<hesitation> T'i pìe e t'i büte a bagn la seira prima parei a ven-u pi grose, pöi t'ie büte a cözi ën 'na peila cun ën po d'eva e ën po 'd güst, ai va 'n'urëtta